اللي اقدر اقوله لك إنك ممكن تخصص يوم محدد يكون لتنظيف البيت كله وإنك تسميه مثلا يوم الشقة. وبخصوص الترتيب في خزانات ممكن تساعدك في حل المشاكل ذي. بحيث انك تكون مرتب كل شيء لوحده. وبعدين المكان راح تلاقيه ان هو بيتحسن مع الوقت وان الموضوع بالنسبة لك هيكون شيء اعتيادي